أحب الأكلات البسيطة يعني فول مع خبز بيض مع خبز وشاورما لحم والله شاورما لحم حتى السندوتشات العادية يعني فلافل بيض مقلي مع طماطم <hesitation> أحبها في أي وقت يعني في أي وقت أحب أكل هذه الأطعمة البسيطة <hesitation> كمان أكل <hesitation> سندوتش شاورما الدياي مو لحم.